Vuangua- ethi- ifungua nguo, ifua ghuvo <hesitation> ni mringa uwedie kwa mringa uwedie <hesitation> thabuni ile ya unga hamwiaa, utamri kwamb- kwambwata thori ighu thori ikai. Akole kethabuni ya unga kukinde wikia mndu inaibeseni we mringa we ivonie <hesitation> thabuni ikami muda wa dakika theikumi ku- thabuni nikadowighwa kukata thori, kwatithitha <hesitation> mpaka tifuni lua kwatifuni aiwe na ibetheni waukwa, kakwama, kwafunya kwavikia na mringa wengi mbweheresha, tighata taukwa ti thukwa thukwa he kio kwafunya, kwa kama, kwaanika.